مراکش یو غني او متنوع کلتور لري چې عرب، بربر، او اسلامي دودونه پکښې سره یو سوي دي. خلک یې میلمه‌پال دي، بازارونه یې رنګین دي، او معمارۍ یې تاریخي ښکلا لري.. دودیزه موسیقي، چای خوړل، او هنري صنایع د مراکش د کلتور مهمې نښې دي چی دا نښې یی نړیوال شهرت لری